مكرهتش نعيش في بداية بناء الأهرامات في مصر لأن هد السؤال دايما بقا محيرني وطبعا إذ عشت في ديك الوقت عنعرف كفاش تبناو وكفاش كانت الحياة ديك الساعة.